Dan muni nga danyo ashulbu kə maun awuni luman gədə kəmani merojo nawuni luman nga nduwa-nduwana muslim nga nduwa-uduwanasho wunə kure hallado dingə dauye akula gabauyo kəmani mawani luman nga lugu imai deya dangə nudə dabu gu lugu ngə ashalma lungə ashalya imen deyo wanə kəmani gabau nga wunə kure kəmani wushala gabu uya wuka gai goya luguyo wushal luman nga wunərə jau kure luguyo luguyo wujan aka kəra gəre namu bidi ngə aka yago wujugu nawiyau gədə wujugu kurgagə ngənədə wagannu kəra. Lugu wajan akul aga ajugu ngəramya nga wulan lugua nakamu ngərəmman nga wujugunai lugayo ashal fadauya nga wukəra-wutu fadan wunə ai dingə dai ngə wanə lugu nannai nga aligan yo muga dausho wushal nga ngoyo do wukəmairə dingə dauinamima lungə halla dadəranyo nam kəjiga nawuni di-nawuni di do kəmani nawuni luiman nga da wundə dalougu nganə kure ndugudo lungə natagərə imen ima ukullu arrau akula duniya nga lungə nawunija shai dango wakəmairə nganə kure lungə akullə kəna-kənaganyo akula lartə ngədedo wukəledu walgandə wal gədə wal wunə luman wushi kəmani nawuni nga ai alama lungu akula niger akula chad yudo ndugudo lungə akullə ago aga wukule duwal wuhə higauyo ngayo nya wajudu wushalaiya ngundu ngandu hum shigawa a'a yo kəmani nawum do wanja salamu alaikum.